जस एबि हौं बजारे री नोथी सोडेक रो घोरे सोडा खोब रो नित्रे तो हां। सोडा भी तुछोदो लेंदी जुचोदे मेरे खिस्ंदे पैसे होले। ईब लेसे होल की सोडा तो कोर्डे खूब गाडी रो खिसिंदे होला पाच सो रुपिये सोडा रोलो खूबी घड़ी बारो हागर रुपे को तो सोडा भी तुछोदो गड्डे जुचोडे नू भर पोइज़ होल।